जुन्गु नकव् गेनेरलि फ्रिजर् रओ, क्रिजर् एब क्रिजव् खोल् स्तोर् स्प्रओ देन् नने, फ्रिजर् खलम् नने देने, बुल्बप् खलम् नने देने। नकव् सन्से देन् बन्द गज् दुजै ए गेनेरलि, किन्तु जुन्गु खोल् एब एके बोरक् खलम् नने देने बद्, बेकु जन हब ओसोप्त सेनि थकै, किन्तु एब बिनि तेस्त मुजन्ग् जन इनुम। भेकैन सन्से नि थकै लो देन् नने जन एअ हेअल्थ् नि थकै बेस्त्, एब त्सप्सिन्। नकव् है जुन्गु जौ ननि बुदेन् नने है, अर्र फ्रिजव् बुदेन् नने है, अर्र कोरन नने बुदेन् नने है, अर्र बोरक् कोनि नि उम्बैदिन् नपम्ब बद् नने दिन् नने है, जैकव् जुन्गु जन है। नकव् है, तेस्त् कोन् नने नने, अर्र हेअल्थ् नि प्रोब्लेम्स् कोन् नने नने, जिन्गस् सन्से नि थकै लो देन् न एअ मुजन्ग्।